Eyyo, Ut nde wari fuu yimɓe ɓee fuu miiloto nden yolbere woodi. Tawan maaro adimeeko timmii, heso ngoo tilaaki. <hesitation> E ley burusaaji ɗii, ko ɓuri heewde fu a tawan Ut harwrata <laughs> hiiŋŋo ngoo timmii, heso ngoo waraayi tafo.